<hesitation> Biby mahay mihazakazaka malaky be a nefa amin'ny halavirana marivo a: <hesitation> voalavo alongany tegna hitako hoe marivorivo kokoa, satria raha vao ohatra ho voaka akeo izy ka misy magnenjika na anjehanà piso na anjehan'olona tonga de bitibitika akeo izy de efa sy hitanao, malaky be si zany izy.